So tawi aɗa yiɗi sukkitde beñu lootorɗo walla suuturo, a ƴeewan coktirgel. Mbaɗaa e nder he. Poɗaa tuundi ndi fof yalta haa laaɓa. So yalti a laaɓi tan, taarorde ma sukkitto.